जुस इंडोनेशिया की संस्कृति तो इंडोनेशिया मं य तेयर भा भी हुवे तो भी य ज़्यादा रुचि लागण। जुस भारत मं हाथू लेई खा खाणो तो एतके भी य हाथू लेई खा खाणो। और कुणी इंडोनेशिया मं जाओ भी कुणी भाइ का तो सो तेसका भी भुता समान कोरोण।